Shimpiren ak ishin min ishia ijaret, shimpiren muken fa wot gugurte, muken chachareko, ama ak buyo fa wot gugurte bare tokit duum min sun akas ijaretiey, muken qaqalla gugurte lilla wojebbise, tadibin min gugurda ijareti, shimpire charekonnen minum chachareko ijareti, achum kasit okokan busite, achum kasit damfete, ilmole ishianen achumkasit gugurdete paka ishin guyya ishin ijemt qolan kaati baret.